Ah ɗabba kəraga ngə danay yakal burgedəma dan, a dan kami an <hesitation> ngannay ngə naji ay kami naka may dumu gə kululu go, dumu gə kululu hay ha go naji <hesitation> ya you təgə nanani burgedəy dan ay ha yo doran ay ha dəran ay ha kiyi gərə, danjuri gə nar na nied burgeda dan sələm ciɛ go, dan cəlem go dabu ga dan you yp go gətə gəre, dan ya dou dan yo gə dan gə ay amayar cəlɛm yungə nanani burg ɗoran ninna gawo daran kiraga ya dan, dan ay ha, dan <hesitation> hango dan da kurguli yəfi yugudo dan gə nabterə hu gəre dan kami an mannay ay ha dan, dan gə na n ani burgedaga drran yiyi uhmm ga wate drran dabba grde guəro go ngə galley a kal kurngr akueija wamana tiktok ayyuya ngwə denay waməna denay yakaal juna kəraga rə siem hrgy ngalle yukal kurya gare yo dan ayy ha yungu nanani burge da um gəa gəde nanani burge daya, am ha mhugurro gwo wate hakuri mu nanani burge do re jau ga wata ha ngwə karran ha bəlaray Dan’a co accie ay ha kuri mu gare dan’a naga ha yedəna ya ngəa dan’go dan guo ro alu ngwo accie, amma hangoə aciciarongwo hangə nata ha yadəna akuəja gəre ha bəllatu akegv karranday nnanani burgedu rə jjau gə danninra ga wate nabteram gə diengu gan mabtɛra ɗiengə nanani burdo raj au ngəo nabga labio yo ɗiengə nanani burge dəgcim akurlja amma die agegallay kangay cəabalale cəabala lc ngwə ah ah gəran jəkə guəro nəji aki gaguya amma wute kangan ngagway akeyə maday gere gyennow maday ngo affi guəro gukuru gə ya, amma lugu gəte menna kura ma gərə, agegella gwai kurum ngwə watə kangayen jəke kamay aliyanja ga dama wuta, ga kadugu gərə wate gacieji gə naw maday huju ngo manenawwa mano nawrije yunngwə, wute yuoyo alliye kolla namay um die alliyan gə gətəə gərə shayi ngwo gəjay ngwə <noise> dugway kada’a nga gəjay naw yo dangralliga affice.